A m'dëspias ma l'ai pa urdinà üna mënestra de pes, ma dë verdüre, pös pa mangé ël pes e cuindi për piazì purtame üna mnesta dë verdüre cum l'ai urdinà perché siu alergich al pes, pös pa mangé cuesta mnesta